இத்தாலியன். மரினாரா பூண்டு மற்றும் மூலிகைகள் கொண்ட தக்காளி சார்ந்த சாஸ். ஆல்ஃபிரடோ வெண்ணெய், கிரீம் மற்றும் பார்மேசன் சீஸ் ஆகியவற்றால் செய்யப்பட்ட கிரீமி சாஸ். பெஸ்டோ துளசி, பைன் கொட்டைகள், பூண்டு மற்றும் ஆலிவ் எண்ணெய். போலோக்னீஸ் தரையில் இறைச்சி, காய்கறிகள் மற்றும் ஒயின் கொண்ட இறைச்சி சார்ந்த சாஸ். கார்பனாரா முட்டை, பான்செட்டா மற்றும் சீஸ் கொண்ட கிரீமி சாஸ். புட்டனெஸ்கா: ஆலிவ், கேப்பர்கள் மற்றும் நெத்திலி மீன்களுடன் தக்காளி சார்ந்த சாஸ்.